Kua tetape jetayae jaereta jou kaovi jaereta má jou ensalada jaerata oyapo temiti jo jovivae ndie mbaetiyave coco omboraya jevoya ndie jaema jae jou reta itembiupe erei jaereta jou so ani jevae ndie jae kokuae, mbaeti yaesa aró jou mbaté reta